أكثر حدث أثر عليا في حياتي كان موت ديال بابا، وكان التأثير ديالو سلبي بزاف، كانت الحياة من بعد الفقدان ديالو صعيبة بزاف، وكنت واجهت صعوبة باش نتأقلم مع الغياب ديالو، أو الحياة من بعدو مبقاتتش كيف ما كانت، أو كنحاول نتجاوز هاد المشاعر ديال الحزن وخا صعيب شويةالحال